La serra a benzina tagghia lu lignu grazi a na catina dintata ca havi nni la lama. La catina firrìa e va tagghiannu lu lignu. Pi tagghiari lu lignu è necessariu tèniri la lama di la serra ncapu lu lignu ca si voli tagghiari. La velocità di la catina, dipenni di quantu veluci firrìa lu muturi di la serra. Quannu la catina è azzannata, lu lignu nun si tagghia facilmenti, e pi tali motivu è megghiu canciari la catina.